دراسة الإقتصاد و المالية مهم جدا و هو الأساس الي بتقوم عليه الحكومات ، الإقتصاد هو العمود الفقري لي الدولة و اتخاذ القرارات و معرفة كيف تمشي الأسواق و كيف تدخر الأموال ، حتي بحياتك الشخصية <hesitation> تعلم الإقتصاد بيخليك تتخذ قرارات صائبة من الناحية المالية.